Mehilädseq pruukvaq uma nõkla hindäkaitsõs vai sis ka uma kodokotussõ kaitsõs. Tuu tihti tähendäs näide hindä jaos surma, selle et <hesitation> näil om tuu nõgõl ühendet näide sisikunnagaq.